Pues xic sandiüm más agus narang miiowlimuün narang anoc nachipich anoc tras de iow nayac azucr jantsomba xalimuün napats tiül naóel nayac azucr lanarang anoc iquial nde iow para naneowan aveses lamajlüic nüt sarang miow narüx miiow narüx pues jantsombaxanarüx nacux anoc iquial iow nayac tiül naól nayac azu aneowan amic nüt sarang de ioweste nachich limün arang tawan naganeowan pues ajnguiey xic sandiüm pes cuej ajiür najnej para meganeow merang anoc iquial iyow nindiaynduey avese pilac iélo avese a tiempo toquieyan o avese piyac tiül naquind para maquind anocor ndoj piganeow ndojlamewün miyaciyac tiül iquial ipots wüx mes meganeow tiesayac seowue toquiay mots sarang iowque toquiay mot sajlüiquiün pues para naganeowan jngiey áwan iow que.